Karazagna akora na fitôvagna vita amina lamba ôhatra e lamba-pandriagna, akanjo, lamba landy regny, <hesitation> agnamboarana la-akanjo na agnanôvana drap, na agnanôvana rideau, lamban-databatra, lamban-tsezy, atao coussin amina salon, aminôsagna matériel.